De'enseto ti nɛreba n boi mam zi'an wa bɔta ti ba bisera de la boole ŋmi'a ɛɛn hɛɛn. Yele yele wuu budaasi la kɔmbibesi n de budibito. Budibipaalesi wa ba nɔŋe la boole ŋmi'a.